﻿أنا نشتني ن-نسافر بالسيارة. لأن السيارة تعطيك الحرية أنك سيرتو تعود بكروستك، ت-الحرية أنك تطلق موسيقى وش حبيت، تروح وان حبيت، ت-تحبس كيف كيما حبيت. الدراجة نعم إنها <hesitation> رياضة لكن <hesitation> مش كيما السيارة. القطار كذلك، القطار تقدر <hesitation> تروح لمسافات كبيرة، ولكن ما عدكش الحرية كيما في السيارة ولا الدراجة.